दिली में पर्दूसन के अस्थर बहुत खराब होगईल हले छे सुप्रीम कोट के जज ने प्ररेश कौंफरेन्स में भारत के मुख नयधीस के कारेपन नाली पर सवाल उठेले हले छे कोरे गाउं भीमा में दलित अमराठा के बीच हिंसा होगईल हले छे महराश्ट में पॉलो थिन पर पूर्ण प्रतिबंध लागल हले छे स्टाची अफ उनिटी के उद्घाटन होगईल हले छे इस्टन पेरी फेरल एकस्प्रेस वे के उद्घाटन काईल गईल हले छे दीली इन सी आर में समयन पताखा के बीकरी पर भी प्रतिबंध लागल हले छे।